Bwemba ntaine ebyo'kukora, nemba nenyenda kukora ebintu binu, okulya, kuzaana, kugenda nkaliisa ente, nkamara nkabyama, nkagenda nkarambura ebichweka ebiyaka byentakaroraga byona, nka okugenda nkarora ebisoro nkebyo. Ekindi wenkuba nenyenda kukora kukaama ente.